Tamin'ny tao efatra amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ô da niforona ny apartheid (rafitra fizarazara ara-poko i io noho ny fifidianana an'i Nelson Mandela). I Afrika atsimo da manan-karena amin'ny loharanon-karena voajanahary toy ny volamena sy diamondra.